Aumana tradition ati, kadat ati Rabaul, bea aumane tolai, a mongoro kakakit. A mana traition nina da pakapakana tana, <hesitation> a mana, mana varvakai dari, a tumtumbuan, <hesitation> a nidok, nam <hesitation> vana rikai, dat ra mana tutana da pakapakana tana. Ma <hesitation> taumana tradition dari ra varkukul, bea a varkinim, ra mana, varkinim, ra mana natnabul nina di kinim diat, bea a mana bul. A varkukul nina di kul ra vavina, pi na taulai, <hesitation> aumana, magit bula dari ra man malmalagene mara mana varvakai na balanaguan. <hesitation> da di vala pait ia, ma di vaninare ra mana malagene pi dia pakana tana dia malagene pa ra tarai ma vaden. A mana magit bula dari ra mana labar, nia dia pakapakana tana nam ra tarai dia paitia. A vaden pa diata pakana tara labar. Ta uamana varvakai nina ra, tara uamana balanagunan topaka ra vaden ma tauamana a tarai ka bula diata pakana tana dari ra tubuan, ma go ra <hesitation> tago ra varvakai na labar, nam kai ra tarai. A vaden pa diata pakana tana. Io, a do na mana magit nina <hesitation> di, da pakapakana ti tana ati ra balanagunan. Nam dari iau tar vatang ia nam ra mana magit damana. A mana malmalagene, ma tauamana enena magit mulai boko dari ra <hesitation> taumana magit dar ra, <hesitation> a tumtubuan iau tar vatang ia, ma nam ra a nidok bula iau tar vatang ia ma taumana magit mulai dari ra, <hesitation> a varkukul bula ni ia tar vatang ia, ma <hesitation> varkinim nam iau tar vatang ia, ma kan taumana magit boko nin pa iau vatang mule boko <hesitation> nina a tarai dia pakpakana tara balanagunan tana.